أافظل أكون شابة بالغة، صحيح الطفولة حلوة وبريئة بس لما تكون شاب عندك الحرية والمسؤوليات اللي تخليك تعيش تجارب مختلفة، تجدر تتخذ جراراتك بنفسك وتخوض مغامرات ما كنت تجدر تسويها وإنت طفل، الحياة مليانة تحديات وتجدر تتعلم وتبني مستجبلك وتحط بصمتك.